أنا بفتكر إنو استكشاف الفضاء ده كلام فارغ حاجة كده ما عندها معنى مجرد استهلاك للموارد ما بيودي لأي نتيجة فأعتقد إنو كل الجهود المبزولة يفترض تتوجه نحية إصلاح الأرض وكل الخراب الفيها أي بالذات الخراب السببو البشر ممكن يتصلح ممكن تتوجه كل الدول والشعوب نحية الحاجة دي وأي دمار سواء كان صناعي أو بيئي ممكن يتعالج بس محتاج انو الدول تتكاتف والشعوب يتكاتفوا عشان يحلوا المشاكل دي مع بعض